منزل احلامي معقد وايد بتكون في ثلاث ادوار الدور الاول في غرفة المعيشة وغرفة الخدم بالاضافة الى غرفة الاستقبال والمطبخ الدور الثاني في غرف النوم وغرفة المعيشة والدور الثالث في غرف الغسيل ومخزن الطعام ومخزن مواد التنظيف والملابس